Agnamiko aloha a, mampiavaky ny horita koa, izy manko tsy de hitako hoe mivanta satria za tsy plongeur amin’ny ranomasina any regny, fa hitako am'documentaire avao koa n- izy ohatraohatran’ny satroka regny paoziny. Bakeo misy tagnany maromaro de amin’iny foana izy no mandeha.